इसपें के पार्क सेली में कुछ बेंजन ऐसें बाकी को सोट के बीन्स, पार्क, पोर्क, मीट और सभी से बना एक हार्दिक उगला हुआ डिनर। बुलोस प्रो नोस के ओवल में पकावल जाएवाला ब्रेद रोल जेकरा में चिरोजी सोसेज होखत छे। एमपनाटा में नमकीन भराई बाला एक बड़ा आयताकार पाई छे। क्रेमा कैटलाना में एक समुंद्र चिकनी कस्टड बेस पर बिना मिठाई के बनावल जाएचे।